انا افظل اني اكون فنان مشهور لاني احب الفن وعندي ميول للفن اكثر ودايما اتخيل نفسي اني مشهورة واني عندي ناس معجبين وناس يحبون شغلي يحبون فني. عشان كدا انا اتمنى اني اكون فنانة مشهورة.